Noŋ njí fiyariţ <laughs> nan cíţ. Ñaan nancí ţí umundu uwí ana caţ já káţ ndoomee nërëgëretirëţ koowí nandoowí ţí umundu añaţ pëwín de ţí bíwínjí dal nancíţ. Ñaan o ñaan nancí bá ţí umundu wí aká unu wi natowí dikajá wul bañaan de me ţí been nul kaţo ţí been nul nënjá undoomee kawut pëdoo yink andoomee kawut pëdoo yink. Kon arëgëretir ukoowí nandoonk. Ñaan purësirëţí kací ţí umundu wí nënjáka yëlanţ awibërir ţí umundu wí ací dí umundu wí anakëma caţ musalir pënţúwa unú nënjá noŋ njí koowí undook nţari njoomee kawët pëndoo wul. Ocí pënkakalës njí kakalës cíwun arëgëretir koowí nandoo wí. Ñaan purirëţ pëncí dí umundu wí ajáka rëgëretirëţ unú uloŋ koowí nandoo wí waw. Pareek ekësampël mëyëlan pënţënk ñaan dí uleemp kënţënk kënţënk kënţënkëla nënkëma nërewisir ţí uleemp umënţandana nun unúwi fáan ñaan namënţandana nun kawitee wun kak nënkakabí kamanu ţí uleemp wí mënţënkël wunk. Kon wí kënţúwa ţí beenu kënjá ndoomee kawët pënţënkël bí ţënkël bunk kawun naká uforësa ndank pëbí pënkamani uwala pëbí doolink inki ná ink. Kon mërëgëretir wekati mëţënkul.